Tsí, xu̱kú tsí, <noise> nadxuun a̱kui̱ín, tsí júwa̱ꞌ <hesitation> máján kuitsúun ene̱ rá, ñajuun xu̱wán, <noise> xí xu̱wán ma̱ra̱tháa̱n, xí ma̱ra̱tháa̱n ma̱ꞌnii̱, ma̱ꞌnii̱, xóo ma̱ꞌga raxkúu̱n xu̱kú o <hesitation> <noise> maꞌtsii̱n jma̱á nindxa̱a̱ mbo̱ꞌ, ndaꞌyoo̱ na̱̱ma̱ñuu̱ na̱ka̱ ra̱ma̱ñuu̱ xúgíí rí na- naratháa̱n na- nagi̱da̱ꞌ idxu̱u̱. Xí chájuíin nathagíꞌdi̱í naratháa̱n, xóne ma̱ꞌnii̱ xóne, <noise> xúgíí rúꞌkhue̱n na̱ka̱ ra̱gi̱da̱ꞌ idxu̱u̱, xí nathane ne̱ xúgíí mbiꞌi ga̱jma̱á nindxu̱u̱ rá. <noise> na̱-nama̱ñuu̱ xó na̱ma̱ñuu máꞌ xa̱bo̱, na̱ma̱ñuu̱ mangaa̱. <noise> xí nadaa a̱kia̱ánꞌ rá, na̱ꞌkha̱a̱ máꞌ nijñáaꞌ, na- naxtuu̱ xtáa, <noise> ná xtaꞌwún, nadaa a̱kia̱ánꞌ. <noise> óra̱ xí, nadxuun a̱kiaa̱nꞌ rá, nadxuun máꞌ akuii̱n mangaa̱, na̱ki̱xii̱ naꞌtsíi̱n jma̱á nindxa̱a̱ꞌ. Na̱wi̱jii̱ jmbii̱ xtáa, xkuaꞌnii <hesitation> nandoo̱ gáguatuu̱n <noise> xpaphaa̱ꞌ o naꞌnii̱. <noise> xi- si naratháa̱n mbiꞌyuu̱ rá, na- nadxuun <noise> a̱kuii̱n mangaa̱ xí natagíꞌma mbiꞌyuu̱, <hesitation> nadxuun a̱kuii̱n xí ndaꞌyaa̱ o xí <noise> mba̱yo̱ꞌ igajiúu nánguá iyaaꞌ nayaꞌnuu̱ nda̱ꞌyoo̱ máꞌ nákhí máꞌ idxa̱ꞌ mba̱ꞌ na- naijiuu̱, <noise> ndaꞌyoo̱ rí ikháán nayaꞌnuu̱. <hesitation> <noise> naꞌnii̱ xó none̱ xa̱bo̱ xí nathada. <noise> mbá <noise> pelóta̱ o nathada g <hesitation> a xkuaꞌnii inuu̱ na̱ka̱ nagáyáa̱ ne̱, na- naꞌtsíi̱n ga̱jma̱á nindxa̱a̱ꞌ, <noise> nagágu̱u̱ kósa̱ rí naratháa̱n, guáda̱ꞌ xu̱wán tsí na̱ma̱ñúú <hesitation> <noise> nagóó judiin ña̱ꞌíín tsí tsíyáá. Tsí <noise> tsífrigu̱ún mbo̱ꞌ nagóo̱ nagójudii̱n tsúꞌkhue̱n xkuaꞌnii, ikhii̱n nuthee̱n <hesitation> <noise> ikhii̱n nothee̱n ná ri̱ga̱ jamba̱a̱ na- nagóo̱ na' <hesitation> nagóo̱, <noise> nagóo̱ gajmíi̱n xa̱bo̱. Xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa xu̱kú <noise> tsí a̱kuáan, a̱kuáan ñajuun tsí kuitsúun none̱ <hesitation> nurangoo rí naꞌpho̱, <noise> na̱ma̱ñúu̱ nune̱ mújúu̱n guꞌwúu̱n, <hesitation> napiꞌtsii̱ <noise> mbóó xúgíi̱n nu̱mba̱yú mijnée̱. Xí nduyáa̱ mbáa dxíñuu̱ najáñuu <noise> ri̱ga̱a̱ mbayíí xkuaꞌnii, <hesitation> nawataxíya̱a̱ ene̱ xa̱bo̱ xu̱kú xkuaꞌnii. Ikhii̱n nagóo̱ gúra̱xii̱n dxíñuu̱ nagó judii̱n. Xó ene̱ xa̱bo̱ ini̱i̱ mangii̱n jamí i̱wa̱á na̱ma̱ñúu̱ nuñajuii̱n ikhii̱n mbríguu̱n. <hesitation> xómá ene̱ xa̱bo̱ <hesitation> <noise> xkuaꞌnii nurangoo̱ rí naꞌphi̱i̱ mangii̱n. <noise> nduyáa̱ mújúu̱n, ído̱ rí na̱ráka̱a̱ ruꞌwa. Xí na̱ka̱ máꞌ <hesitation> <noise> ruꞌwa iyáa̱, nuwaꞌdii̱ máꞌ nurangoo̱ rí naꞌphi̱i̱, nurangoo̱ itsúu, itsúu <hesitation> xúgíí kósa̱ <noise> rí nduyáa̱ ikhii̱n nagi̱i̱ mu̱phi̱i̱. <noise> nurangoo̱ má xí, inu ma̱ráka̱a̱ ruꞌwa iyáa̱, <noise> jngó xí na̱ꞌkha̱ máꞌ ruꞌwa, naxnúu ruꞌwa xa̱ꞌ traꞌiin ná guꞌwúu̱n, nánguá máꞌ igájnuu̱ porke níyuu ma̱gua̱jnúu̱ eꞌne <noise> ruꞌwa na̱ka̱ jiꞌdii̱n eꞌne iya. Xkuaꞌnii jngó xa̱ꞌ traꞌi̱i̱n ná guꞌwúu̱n rá. I̱do̱ó máꞌ napiꞌtsii̱, xí na̱ka̱ máꞌ ruꞌwa rá, naguáꞌdii̱ má nagájnuu̱ mbu̱jú, naꞌphi̱i̱ jin. <noise> xkuaꞌnii máꞌ none̱ aꞌma, xó ene̱ aꞌma ini̱i̱ mangii̱n. Aꞌma mangiin nurangoo̱, <noise> rí naꞌwa̱a̱n <noise> ná inuu re̱ꞌe̱, natrámii̱ inuu re̱ꞌe̱, natramii̱, natramii̱ xkuaꞌnii nuxíi̱, nuxíi̱ iyoo yáá drígo̱o̱ re̱ꞌe̱. Nudee̱ nagúu̱n, <noise> najnu̱u̱ꞌ ná awúun xtíñuu̱. Óra̱ xí naꞌne mba̱a̱ ne̱ rá, <noise> naguáꞌdii̱ máꞌ <hesitation> <noise> nuranguu̱n aꞌma a̱nguíi̱n, nu̱xu̱̱ꞌmíi̱n nurangoo ga̱jma̱á nindxúu̱n, xúgíí rí naꞌphi̱i̱. <noise>